<noise> Bueno nja kuu iin ndakain color ndatón, kuachi iin njukinjin nja kua, nja kuan, nja kuii, nja nuu, nja njan díí, njan té'e, nja kuíji.